صعب إن الآلات تملك مشاعر من الإنسان المشاعر تتطلب دجر وإنسانية عميجة وفهم أحاسيس وتجارب، الآلات يمكن برمجتها لتجيد المشاعر، لكن ما راح تحس فعلا مثل ما يحس البشر، كما أن البشر لهم تجارب فريدة تشكل شخصياتهم، وهذا شئ يصعب على الآلات تحجيجه وبالتالي تجد المشاعر ستظل خاصة بالبشر.